<noise> ikipindi ikyamiaka ikiwitsa kuvulongolo nguruva nganu mele uvumi, iwinda ndisaka umuto pangu mamunumbula jangu umu, kwasabu imbombo jo ndivomba isaitsi, ndiliningusu, ndilinuweso wakuvomba, ndinuweso waku- wakuma pakilo, lakini uvundizidi ukukula, ingusu sipunguka. Kwahiyo isafari jakulava nandikawese nandikawesa ukulava, ukulava kilasiku, jiva mbombo ngumu, kwahiho ndyandisake imiaka kyakulonda kyakuvulongulo unguruva ngamele uvumi. ndivi mfugaji, ndive mfanya biasara, kumaisha kundyandisaka, kuvuta apane nguruve ningatoka imbombo iji, basi ndiosa ndifuka ata mng'uku ndifukire imene, ndifuki ingube, ili kusudi ndiiwese, ukuishi amaisha kwa miaka yambele. <noise>